Aleoko m-mitendry gitara toy izay piano. Milantolanto sy <hesitation> misy fanahy kokoa ny gitara ary <hesitation> maivana <hesitation> azo entina manaraka ahy amin'izay <hesitation> rehetra alehako sy <hesitation> amin'ny fotoana rehetra. Na hitaingina tamboho aho, na ho eny amoron-drano aho, dia afaka mitendry sy mihirahira tsy amin'ahiahy. Na dia tsara feo aza anefa dia <hesitation> tsy mba toy izany kosa ny piano, fa sady mibahan-toerana, no mavesatra tsy zaka afindrafindra matetika.